Short ny tiako kokoa satria ny short tsy mapafana; i short igny koa tsy maneritery kany hokany jean io fa mapilamy anao soa avao